Kua̱ sá ku̱ni xi ikie nkjín tsajmí ncha, kua̱ nkjín jku̱ya sá ku̱ni xi ti̱ji níndiene̱ tsúa̱ mi̱e̱ ku̱ xi nitja nindiene̱ ku̱a̱axí sa ku̱ni xi kasuela̱ne̱ ku̱a̱tjin sá ku̱ni xi, sá ku̱ni xi ngatsi ngua̱ ngatsi kua̱ tsajmí ki̱cha̱ xi matjin, xi machjen xí nde̱ne̱, a̱nde íte̱ kuijín i̱te̱ matujín machjen sá ku̱ni, sá ku̱ni xi kasuela̱ba̱ xi ti̱ji níndieba̱ kíte̱batujín kui machjén tu̱ ya̱sa machjén sa ku̱ni ti̱jibáne̱ sá ni̱jmá, sá ni̱jma tíbesúán, sa nchajá mijíénná kúendáyaá ku̱ sá kafé mijíénná ni̱xuyáanée̱ a̱ tsú mi̱e̱ne̱ nga ísa̱ tutju ísa̱ tutju tsajmí i̱kie, ísa̱ tutju i̱kie chinie tsajmí xi tsi̱e̱ ti̱ji níndie kua̱ sá ku̱ni xi nitja nindieba̱ne̱ te̱ matujín machjén sá ku̱ni xi nde̱ tu̱ ya̱sa machjén sá kafé tibétjayáá, tu̱ tjinsaísa mi̱e̱ne̱ xi machjeán xi nitja nindieba̱ tu̱ sájujínsa, íchuba mi̱e̱ sajujín xi machjeán kua̱ kíte̱ batujín kui machjén subá, a̱ndé kui xi kícha̱ba̱ machjen xí nde̱ne̱ ku̱a̱anée̱ sa ku̱ni xi sá ku̱ni xi, tjin íke ti̱ji eba̱ne̱ xi kúátsíjien, tsijien ncha sá ku̱ni xi machjeán mi̱e̱ ya̱a kju̱a̱ sinnée̱ kua̱ Saku̱ni xi kasuela̱ tsijien tjinnee̱ nchatjóa̱ mi̱e̱ tsijien batsieni mi̱e̱, xi e kjúánne̱ kua̱ sá kju̱a̱ nchasín sá kjindí kábaténdá sá, sá ike mi̱e̱ kábixan sá ménú ngu kju̱a̱ xi ike tiñáñanée̱ kua̱ ya̱ machjénna sa ku̱ni xi tsajmí eba̱ne̱ ya̱ machjénná sá ku̱ni xi, xi i̱ke̱ kasuela̱ba̱ne̱ tu̱a íte̱ batujín kui machjén sá ku̱nia nde̱kjúánne̱ kua̱ ngaa̱ kábantjíya ni̱tjin xinde̱ne̱ ndáa̱ xi kjúátsienée̱ ngaa̱ subá kui machjeán xi mi̱e̱jchanée̱ kua̱ subá tsajmí nindie kúáchjeánne̱ kúáchjeán ikie mi̱e̱jchá ngáse̱ne̱ ngua̱, kábantjíya nga̱sún'ndie xi nde̱ne̱ ngua̱ íte̱ kuijín, íte̱ kuijín matu machjén sá ku̱ni xi nde̱kjúán subá, subá tsajmí ki̱cha̱, suba tsajmí ki̱cha̱ machjen xínde̱ne̱ kua̱ ngatsi xi xuyá sá ku̱nia xi kafé ngatsi xi sendáya sá ku̱ni ngatsi tsajmí xi chinieá kua̱ íte̱ batujín machjen sá ku̱ni xi tsajmí nindie ba̱ne̱ kua̱ ndáa̱ xi kjúátsiene subá kui machjenné kua̱ kui kju̱a̱ ikie ku̱a̱sín ikie tu̱tjinsá mi̱e̱ ísa xi nchatjóa̱ sá ku̱ni xi, xi i̱ke ngatsi xi kasuela̱ eba̱ne̱ a̱ta̱ nga machjeánne̱ ya̱a kju̱a̱ nchasín.